O beddamatri! Chi cumminai, fici dannu di prima matina. M'havi a scusari assai ma ancora vaiu durmennu strati strati. Comu pozzu rimidiari a stu dannu ca fici? Mi mettu a disposizioni, pi qualsisai cosa sugnu cca. Mi scussai pi veru assai. Ci dicissi chistu e dopu st'allisciatina m'arrassassi subitu.